المكان اللي أشتغل فيه، فيه حوالي خمس نوافذ. النوافذ موزعة على <hesitation> عدة غرف، مثل غرفة المكتب، وقاعة الإجتماعات. النوافذ هذي تساعد في دخول الهواء النقي الطبيعي، وهذا مهم، خصوصاً في بيئة العمل عشان، نجدر نكون منتجين وأفضل في التركيز. بعض النوافذ تطل على ساحة كبيرة، أو شارع هادي، مما يعزز شعور بالانتفاح- بالانفتاح والتجديد.